Va kuina iho este iho onre vanru ocho chí njanru ndingor ndu ndibutu chí, kuninitu chinoch hi ñanruu no'o tu xhe kuño'o ngunite kundetu iñanru nutuu chiko ñojunitu onré iñanru vivi nandaka ocho kaka iñanro ndutuu chí vaguu nate kuu, tekutu xhionre ñienru bajun ndutu eya'a kaja njunrú kargatu chí kaja tunuu yandenru tunuu onro chandenró ñoo chí, tunero carga carga chata tuchí ñujunitu atuu ñandatu bajuina yuxhi huajina este njanru ndinjurtu chindete kuu ocho jan chi onre este njaru njanru gatuu kuvini nduchi atuu kuvini ndadatuni chí taka este iho cuchi, iho tekanru cuchi chí ndenii nduka kutuchí este janruu nduburtu xhe este njaruu nduguu kununi ini nde onre iñando'o janru kuñadu ndute kote ho ore njaduu kuña doblar ñone ketuu chijanru nduguu tuchí té kutuu yunuu kachiyi ye'e iho este chún iho este burru burru janru ndudu duchi vajuu nuti kutuu.